komiði sæl og verið velkomin í

lögreglan á höfuðborgarsvæðinu var kölluð til vegna dróna sem sveimaði fyrir utan íbúð í Breiðholti stærðarinnar dróni hringsólaði með blikkandi ljós mjög nálægt glugga á fjórðu hæð fjölbýlishúss íbúa hússins brá þegar hann sá

og endaði með að slá í hann með

pappa þannig að hann hrundi til jarðar og eyðilagðist lögreglan segir að stundum komi upp atvik þar sem drónar valda ónæði og að fólk sem eigi dróna þurfi að kynna sér reglur sem gilda um notkun þeirra í desember í fyrra kynnti Samgöngustofa nýjar reglur um samkvæmt þeim skal merkja fjarstýrð loftför eða dróna með nafni heimilisfangi og símanúmeri drónar mega ekki fara úr augsýn þess sem stýrir honum það má

ekki fljúga dróna hærra en í hundrað og tuttugu metra hæð án sérstaks leyfis og það má ekki fljúga yfir mannfjölda eða of nálægt byggingum reglurnar gilda ekki um dróna sem vega minna en tvö hundruð og fimmtíu grömm en svo þarf auðvitað bara að fara varlega og passa að drónar skaði ekki fólk eða dýr mikið óveður hefur farið yfir Bretlandseyjar og stóran hluta af meginlandi Evrópu

rauðu var lýst yfir í Hollandi

vindhraði fór í allt að fjörutíu metra á sekúndu flugumferð stöðvaðist sumsstaðar í tvær klukkustundir og tvö hundruð og sextíu ferðum var aflýst

að hætta við lestarferðir og langferðabílar þurftu líka að bíða af sér veðrið lögregla

umferð víða á þjóðvegum og brúm

tuttugu og fimm vöruflutningabílar ultu í

óveðrið truflaði líka umferð um nokkra flugvelli í Þýskalandi og í Austurríki voru lestar stöðvaðar á nokkrum leiðum vegna snjóflóðahættu margir lentu í glímu við veðurguðina það munaði litlu að tré félli á göngustíg þar sem kona gekk með barnið sitt í vagni og heilu húsþökin fuku

trampólín voru líka til vandræða eins og venjulega nokkrum

fauk á lest á ferð um helgina keyrðu strætisvagnar alla nóttina í Reykjavík það er nýjung hjá strætó en á þessu ári keyra sex leiðir úr miðbænum á laugardags og

fyrstu vagnarnir fara frá Hlemmi klukkan rúmlega eitt eftir miðnætti hver leið fer þrjár ferðir á nóttu fyrir utan leið hundrað og ellefu sem fer fjórar ferðir síðasta ferð er klukkan hálf fimm um morguninn það kostar níu hundruð og tuttugu krónur í þeir sem eiga strætókort geta hins vegar notað kortin eins og venjulega án þess að borga meira einungis verður gefinn upp

úr miðbænum vagnarnir fylgja ekki sérstakri tímaáætlun eftir að þeir leggja af stað úr miðbænum og er farþegum því ráðlagt að fylgjast með staðsetningu vagnanna í Strætó

borgarinnar í Brasilíu starfar stór hljómsveit sem

er eingöngu skipuð flóttafólki markmið sveitarinnar er að breiða út friðarboðskap og gefa fólki von í hljómsveitinni eru samtals tuttugu og eins og fólkið kemur frá tíu mismunandi löndum meðal annars Sýrlandi Íran Kúbu og Haítí þau hafa öll þurft að flýja heimili sín af ýmsum ástæðum ein þeirra er söngkonan en hún kemur frá Palestínu hún og fjölskylda hennar hafa þurft að þola hörmungar átakanna í Sýrlandi en hún leitaði í listina og segir að það hafi veitt henni styrk hljómsveitin hefur vakið mikla athygli á aðeins einu ári en hún spilar bæði frumsamda tónlist og tónlist sem á rætur að rekja til hinna ýmsu landa sem liðsmenn hljómsveitarinnar koma frá og hann segir að tónlist sé góð leið til að sameina fólk og boða frið í heiminum bræðurnir Daníel Ólafur og Róbert Frímann hafa undanfarna daga selt vegfarendum kakó og kleinur á Seltjarnarnesi þeir smíðuðu sér

þar sem þeir geta afgreitt

en þeir gefa smá afslátt ef maður kaupir hvort tveggja þá kostar það fimm hundruð þeir segjast reyndar ekki selja kakó og kleinur

bara svona nafn sem bara fundum

ekki beint enskt orð yfir kleinur hvernig kom þessi hugmynd til við vorum að labba hérna hjá Gróttu með pabba okkar og hann kom með þá hugmynd bara allt í einu

kakó hérna kannski virkar það fyrir túristana þeir segjast ætla að halda áfram að selja kakó og kleinur en hvað ætla þeir að gera við peningana bara fyrir framtíðinni safna peningum

vegna þess að Landhelgisgæslan bjargaði föður okkar þegar hann meiddist úti á sjó hundruð þúsunda starfsmanna ríkisstofnana í Bandaríkjunum mættu ekki til vinnu í gær ástæðan var sú að stjórnmálaflokkarnir í öldungadeild Bandaríkjaþings repúblikanar og demókratar gátu ekki komist að samkomulagi um fjáraukalög um fjárheimild til ríkisstofnana það er áætlun um

á demókratar vildu ekki samþykkja fjáraukalögin nema með því skilyrði að lög sem kallast

verði samþykkt það eru lög sem Barack Obama fyrrverandi forseti Bandaríkjanna setti árið tvö þúsund og tólf þau kveða

á um að börn þeirra sem komið hafa til landsins með ólöglegum hætti fá aðstoð til að aðlagast Bandaríkjunum í staðinn fyrir að vera send úr landi sumir koma til Bandaríkjanna án þess að skrá sig inn í landið annað hvort í leit að betra lífi eða til að flýja slæmt ástand í heimalandi sínu demókratar vilja að öll börn sem voru yngri en sextán ára þegar þau komu til Bandaríkjanna og eru í námi eða vinnu eigi rétt á

að sækja um leyfi til að vera áfram í landinu þau njóta þá verndar og fá tækifæri til að verða bandarískir ríkisborgarar það þýðir að vera löglega skráður inn í landið repúblíkanar hafa meirihluta í öldungadeildinni eru með fimmtíu og eitt sæti af hundrað en þeir þurftu sextíu atkvæði til að fjáraukalögin yrðu samþykkt í gærkvöldi voru þau samþykkt af þinginu og

þess vegna aftur í morgun börn nota snjallsíma ekkert meira en fullorðna fólkið segja nokkrir þrettán til fimmtán ára krakkar í

Tjörninni í Reykjavík að undanförnu hefur mikið verið talað um skjánotkun barna til dæmis í tölvum og snjallsímum og hvort hún sé góð fyrir þau ungmennin í Tjörninni eru

um þetta og segjast reyna að nota símann eins lítið og hægt er það er oft

í nýjum aðstæðum og allt er rosa vandræðalegt í kringum mann þá fer maður

ósjálfrátt í símann að þykjast senda einhverjum sms ég eiginlega pósta aldrei neinu inn á netið nema þegar systir mín tekur myndir af mér þannig mér líður alveg frekar vel en ef ég fæ

vont þá bara hætti ég í símanum í marga tíma krakkarnir fengu fyrsta símann sinn á aldrinum níu til ellefu ára þau segja að fullorðna fólkið sé stundum jafn mikið í símanum og sumt jafnvel meira en börn foreldrar mínir reyna að setja ákveðinn ákveðinn tíma fyrir snjallsímana

mjög erfitt að fara eftir því ef þau gera það ekki sjálf mér finnst bara að krakkar ættu að taka

sjálfir á þessu og hugsa

í símanum á dag þeim Íslendingum sem reyna að draga úr matarsóun heima hjá sér hefur ekki fjölgað á síðustu tveimur árum þrátt fyrir aukna fræðslu og umræðu þetta kemur fram í nýrri könnun sem Umhverfisstofnun hefur gert á matarsóun á Íslandi samkvæmt könnuninni reynir meirihluti Íslendinga samt að draga úr sóun eða sjötíu og fimm prósent algengasta ástæðan fyrir matarsóun er að maturinn sé útrunninn er að hann sé skemmdur og þriðja er að of mikill matur hefur verið eldaður eða skammtarnir eru hafðir of stórir yngsti aldurshópurinn sóar mun meiri mat en sá elsti samkvæmt

notaðu nefið þar sem áhersla er lögð á að treysta meira á skynfærin en horfa ekki bara á merkinguna best fyrir stundum er erfitt að áætla hvað á að kaupa mikið í matinn og sumir kaupir kannski of mikið það er líka algengt að fólk muni ekki hvaða mat það á til heima þegar það er komið út í búð þá er góð regla að taka mynd af því sem er í ísskápnum áður en farið er í búðina og kaupa ekki of mikið í einu svo er líka gott að

hafa í huga að setja ekki of mikið á diskinn sinn í einu og klára af honum

var gefin út í gær eftir að jarðskjálfti af stærðinni sjö komma níu reið yfir undan suðurströnd Alaska í Bandaríkjunum viðvörun var gefin út við vesturströnd Bandaríkjanna Kanada og í Alaska bandaríska

segir að upptök skjálftans hafi verið á tuttugu og fimm kílómetra dýpi nokkrir snarpir eftirskjálftar fylgdu stóra skjálftanum og nokkur hús skemmdust á

eyju fyrstu mælingar bentu til þess að skjálftinn hefði verið rúmlega átta að stærð nokkrum klukkustundum síðar var orðið ljóst að ekki kæmi stór flóðbylgja og var viðvörunin því dregin til baka eru gefnar út þegar talið er að jarðskjálfti undir sjó búi til stórar öldur sem geta náð til lands og valdið tjóni í gær varð annar skjálfti af stærðinni sex undan ströndum

í Indónesíu sex nemendur slösuðust alvarlega þegar þak á skólahúsi hrundi í bæ á eyjunni bæði þessi

svonefnda hann er við stærsta

þar verða oft stórir jarðskjálftar og eldgos í fyrradag var opnuð ný matvörubúð í

og heitir Amazon Go í búðinni eru raðir af myndavélum sem greina hvern viðskiptavin og fylgjast með hvaða vörur hann velur síðan gengur fólk bara út úr búðinni og greiðslan fer fram sjálfkrafa í gegnum netið það eina sem viðskiptavinirnir þurfa að gera er að hafa sérstakt smáforrit í símanum sínum á meðan verslað er upphaflega stóð til að opna verslunina fyrir áramót en ýmis vandamál komu í veg fyrir það meðal annars að myndavélarnar rugluðu saman viðskiptavinum sem voru líkir í útliti markmiðið með búðinni er að stytta biðraðir og gera innkaup þægilegri það gekk að vísu ekki alveg fyrsta daginn vegna þess að svo margir vildu komast í búðina að biðraðir mynduðust fyrir utan hana Salóme Stefánsdóttir er ein af höfundum lags í bresku Eurovision undankeppninni í byrjun febrúar hún hefur tvisvar sinnum keppt fyrir hönd Íslands í Eurovision árin tvö þúsund og tólf og tvö þúsund og sextán breska Ríkisútvarpið b b c

frá öllum heimshornum til Kaupmannahafnar í september til að semja lög tvö lög voru síðan valin úr útkomunni þar á meðal

til að keppa um að verða framlag Bretlands í Eurovision í ár

Salóme ætlar ekki að láta sig vanta í undankeppnina

þann sjöunda febrúar hún segir að sama hvernig þetta fari þá hafi verið gaman að vinna með b b c og mikill heiður að fá að taka þátt nú er hægt að gera skurðaðgerðir hér á landi af meiri nákvæmni en áður með aðstoð þrívíddarprentara prentarinn var tekinn í notkun á

Háskólans í Reykjavík og Landspítalans en hann er mun fullkomnari en sá sem var fyrir sá gamli gat bara prentað úr

og hörðu efni en sá nýi getur prentað flókna hluti úr fjölbreyttum efnum bæði gegnsæju og lituðu efni sveigjanlegu og hörðu það hefur til dæmis verið hægt að fjarlægja heilaæxli eftir að æxlið var prentað í þrívídd fyrir aðgerðina hún gerir okkur

sömuleiðis að endurbyggja með meiri nákvæmni fyrst eru teknar tölvusneiðmyndir af

eða myndir með segulómun og þær upplýsingar eru svo notaðar til að prenta líffærin út þeim er ekki komið fyrir í fólki heldur nota læknar þau til að æfa sig og undirbúa flóknar skurðaðgerðir þær taka þá styttri tíma og eru ekki eins erfiðar fyrir sjúklingana þess vegna skiptir þessi tækni miklu máli bæði fyrir lækna um helgina var stórmót haldið í tuttugasta og annað sinn sjö hundruð og fjórtán voru skráð til leiks þau yngstu eru fædd árið tvö þúsund og tólf og tóku þátt í skemmtilegri þrautabraut eins og níu til tíu ára börn þau sem eru ellefu ára og eldri kepptu í hefðbundnum ég

núna þarf ég ásamt þjálfaranum mínum að setja mér alveg ný markmið þetta var í raun markmiðið fyrir þetta tímabil hvaða myndir þú vilja hafa og hvernig myndirðu nýta hann til góðs

milli staða rosalega hratt við viljum búa til peninga til að bjarga fátækum vó

lækna krabbamein og alla sjúkdóma svona

það hefur eflaust verið svolítið óhugnanlegt að vera á ferli í borginni Portland í Bandaríkjunum um helgina þegar fjölmargar

ráfuðu um götur og torg sem betur fer voru þessar risaeðlur alveg meinlausar og virtust fremur

vinalegar við þökkum fyrir okkur í dag sjáumst síðar